أكيد المعتقد المهم بالنسبة ليا هو العمل الجاد والتفاؤل مهما كانت الصعوبات والأمل والعمل المستمر يساعدنا نتغلبو على كل المشاكل وكل شئ، وهذا اللي أنا نود تعليمه لكل الناس وبعدين بالأمل والتفاؤل كل شئ نقدرو نتغلبوا عليه.